Stüdiu bin le onde, bin ël mar e pöi apres stüdiu cum a funsiun-a la barca a vela e pöi dopu prövu a andé e speru che la curent a m'porta pa via e speru anche che a i sia pa ël mar tantu mosso